Kɛ kadiding tarak, ni mi tsɛt ikyɛng awɛng. ki in yɛɛt awɛng, ni mi tseng ni kↄↄ. Na fin besin nikↄↄ, ni mi bin nyɛs nnon. Na fin nyɛs nnon, kɛ kahywɛ bɛ ni in tsɛt yit kuyak kufɛ tuk aba.